நாய்கள் பல்வேறு வழிகளில் தங்கள் உரிமையாளர்களிடம் பாசத்தைக் காட்டுகின்றன, பெரும்பாலும் உடல் மொழி, குரல்கள் மற்றும் மனிதர்களுடன் தங்கள் பிணைப்பை வலுப்படுத்தும் நடத்தைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. நாய்கள் அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்தும் சில பொதுவான வழிகள் இங்கே: உடல் தொடர்பு சாய்ந்து அல்லது நெருக்கமாக உட்கார்ந்து: நாய்கள் உங்களுக்கு எதிராக சாய்ந்து அல்லது உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து, நெருக்கத்தையும் ஆறுதலையும் தேடும். நக்குதல்: உங்கள் முகம் அல்லது கைகளை நக்குவது நாய்கள் பாசத்தைக் காட்டுவதற்கான ஒரு வழியாகும், இது காடுகளில் சீர்ப்படுத்தும் நடத்தை போன்றது. அரவணைப்பு: பல நாய்கள் தங்கள் உரிமையாளர்களுடன் பதுங்கியிருப்பதை அனுபவிக்கின்றன, குறிப்பாக நிதானமான தருணங்களில். வால் அசைத்தல் ஒரு வால், குறிப்பாக தளர்வான மற்றும் முழு உடலையும் அசைப்பது, மகிழ்ச்சி மற்றும் பாசத்தின் தெளிவான அறிகுறியாகும்